هو، زه کولی شم تاسو ته د چیلي د می میاشتې د هوا په اړه معلومات درکړم. چیلي د خپل اوږد جغرافیایي جوړښت له امله مختلف اقلیمونه لري، نو د هوا وضعیت د سیمې له جغرافیې او ارتفاع سره تړاو لري. د می میاشت په چیلي کې د مني وروستۍ میاشت ده، چې د تودوخې، رطوبت، او بارانونو له امله ځانګړې ده. د هوا وضعیت د سیمې له جغرافیې او ارتفاع سره تړاو لري.